ข้อยคิดว่าธนาคารควรสิปรับปรุงเพื่อผู้พิการเดะ เพราะผู้พิการกะมีความต้องการที่สิกะบริการคือผู้คนทั่วไป

ข้อยกะมีความกังวลอยู่เดะ เพราะข้อมูลต่างต่างในแอปธนาคารมีความสำคัญหลาย ทั้งเลขบัญชี ยอดเงิน หรือข้อมูลส่วนบุคคลต่างต่าง

ข้อยว่าธนาคารควรสิมีการให้คำแนะนำกับผู้ใซ้งานเดะ เพราะผู้ใซ้งานหลายคนใซ้บ่มีความใซ้เรื่องการจัดการเงินหรือออมเงิน

ข้อยสิโทรหา call center บ่ซั้นกะเข้าไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง เพื่อให้เขากะข้อยจัดการ

ข้อยว่า icon ในแอปธนาคารเข้าใจง่ายอยู่เดะ แต่ข้อยว่าควรสิปรับให้สีมันตัดกันชัดชัด เพื่อให้ผู้ใซ้งานโดยเฉพาะคนเฒ่า เข้าใจง่าย

ข้อยว่าใซ้แอปธนาคารปลอดภัยกว่าพกเงินสดหลาย เพราะถ้าพกเงินสดเวลาเฮ็ดเงินเสียหรือว่าถูกขโมยมันใซ้สิหายไปเบิด บ่มีทางเอาคืน